Pos se me vien el naranju que tengu nel güertu, que la metá delas naranjas son güenas i la sotra metá son amargosas. Sonin amargosas peru la colol naranja que tienin es mu agradabli de vel i mentris que las miru me queu pensandu en essas naranjas que una no sabi qué hazel con ellas, enque los ingresis hazin marmelá con ellas, Á si ai angún ingrés paçi i se las regalu que me haga conserva.